Ñy fomba hiketrehako na hañamboarako sakafo hafa kely aminy ñy tsiro aminy ñy karazan-draha limy ñy hiketrehako azy: Miketriky aho fia. Fi'eñy asiako: -Tamatesy, -Tongolo, -Menaky, -Sira no Poivra ;na miketriky aho Tsaramaso: -Asia Tamatesy, -Poivron, -Ravitongolo, -Tongolo, vita zay.